إذا <noise> تبغي توفر فلوسك حاول تتبع هالنصائحk سجل مصاريفك ،أكتب كل شيء تصرفه عشان تعرف وين تروح فلوسك، حدد الميزانية حدد كم تقدر تصرف فيه كل فئة؟ مثل أكل ،مواصلات، ترفيه، قلل من الكماليات، <hesitation> اللي مو ضرورية. تجنب القروض إذا تقدر.